طيب اول حاجة امسك الحبلين حج ال -ال الحذاء بيديك وسوي عقدة بسيطة ،يعني حط طرف واحد حطه فوق الثاني ،بعدين اسحبهم عشان تسوي العقدة ،بعدها خذ واحد من الحبلين ولفه حول العقدة بعدين دخل الحبل في الفتحة هللي تحت <hesitation> و ثم اسحب الحبل عشان تقوي العقدة .بعد كده كرر نفس الشئ مع الطرف الثاني ،وتأكد أن العقدة مشدودة ،واذا تحب ممكن تسوي شكل القوس بالرباط وبكده يكون حذاءك مرتب وشكله مظبوط.